<hesitation> asɛ saa asɛmmisa wei deɛ madi kan abɔ so dada. Wɔ yɛn amammerɛ mu no, yɛwɔ nnuane ahoroɔ pii Nnuane a me ankasa ɛyɛ amammerɛ nnuane m'ani gye ho deɛ yɛ bebree Deɛ ɛdi kan no yɛwɔ aduane bi a yɛfrɛ no Akankyeɛ, m'ani gye ho. Yɛwɔ Nky[kyeraa wɔ hɔ. Yɛwɔ Adibeankyene wom ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ Aprɛprɛnsa nso ɛwɔ hɔ. Yɛsane wo aduane bi a yɛfrɛ no sɛ mpɛsaa, ɛno nso m'ani gye ho yie. Afei yɛwɔ nnuane bi te sɛ Banku, m'ani ɛgye ho. Yɛwɔ aduane bi ɛte sɛ fufuo, ɛno nso m'ani ɛgye ho Yɛ san nso ɛwɔ Bayerɛ ampesie nso wɔ hɔ, Borɔdeɛ ampesie nso ɛwɔ hɔ. Saa nnuane yi nyinaa yɛ nnuane a, wɔ yɛn amammerɛ mu no, <hesitation> ɛyɛ nnuane a m'ani gye ho a ɛyɛ kama paa.